Pìu 'na ün föi, vadu ën cartolerìa, më compru ün bietin, magari gia bel e culurà cun i dizegnin, opüra pudrìu pìé anche ün cartuncin bianch e fe mi ün dizegnin e pöi i scrivu magari dë parole për ringrasielu perché magara al avìu fame ën bel regal